ñaa sitiuntiu ñuu ntiu ku´ña ñaku kisi ha, tinto´o ha, yasi´n ka, ñaka hua sitiuntiu hua ña tyito ka sitiuntiu ra u´un tahua viko nanu ka vikoo nùù ko´so ve´e na, nùù kuntute sée na´ra ikara ñaa viti ra sa´nta ntinu káa nanu huelu so kunti kutu soa ra uun ñaka sitiu na tava kua ku´aa ntayuna ra a inka tua yaa ña káa ntika káa tisi ntika huara iyaa uvi so´o nu tii´yo ika kunuu tyikonta kuñu kee kuñu tisia ra tyikona kuñu tisia ra ña´ka kuntiaa sitiuntiu kuu ñuu ntiu kua´a ntayuu ra ñaa viti ra ko´na sitiun yóo ha kariso ntasa ra yóo ni sitiuna ni kee takui na ni sikui va´a ra ni sitiuna ntee ni si´na nte ni sa´na ntayu nte nta kumiara ñaa ña´ku yóo ha ni sitiuna ra viti ra sa´nta káa ha sa´nta ña sii´n sii´n hua ña vote kua sa´nta tanu so sivi a ya ñaa Sa'an saa riso ñaku ña Sa'an ntavi yora kò´o sivia tyi ñaa tua ko´ña ka ni sinina velu ntiu ntasantua tyi tania ñaa ni sitiuna ññu na ña ni sini na ña ni kaku siina ñaka hua ya sivi a´ra taku ntitu ña kana viti ra kò´o ka sivi a kò´o ka tyi asu ya sivi a so sa´nta ñaa Sa'an hará Sa'an saa huara ñaka ku´ña uni kumi a sitiun tiu ñuu ntiu ña´ka hua kaxtuu´n lu